Wasiya ɓurɗo fof nafde kam mo keɓmi ko ñande wootere amin ngonnoo e caɗeele, baaba am wiy kam wonde a yiyi de aduna ko nii wayi. Sahaatuuji mettan sahaatuuji welan. So mettii ɗoon alaa fof ko mbaawɗa sana jaɓde, ƴeewa no ngiwirɗa e ɗeeɗoo caɗeele. Kila ndeen kala sahaa nde ngonmi e caɗeele mi miijoto, mi annda wonde ko ni aduna tigi wayi. Ɗum noon mbeɗa woti ƴeewde no jaggirmi ɗum. Kadi mi heblo maa ñalawmaaji belɗi maa ngar caggal.